Nojah, ku om viikogo lähküh, sis kannaq vai pangõga vett ja valaq naid kasvõ aig-aolt. <noise> A ku olõ-õiq vett kostki võttaq, sis tulõ leppüq tuuga, midä luudus and. Et nii, kuis Vanajummal taivast and, tuu tulõ inemisel sis vasta võttaq, ku midägi tetäq inämb olõ-õiq.